﻿We shi, shin wala ta diiji kupira shi sooje shan kuppina shupishi ninya ka tee kamnin diiga tei shettau kam diiji koono shabi kam waro shele shabi kam. <noise> Wemma ma shupo ti shiɓɓa ti ku pira si soojem mida sheekerani shittau fusshi yow watu ya baaji ma superum shittau ta shekkero elenku ndi yiimo pi kelenku mo ninya ma pittu baaji dooji <noise> gbodugo ta ilon tei dooji gboduko ta yu diiga nleyo shiɓɓa shina <hesitation> ni mo we shi igo wale shi ankupina suppokon ninya ka rei ta ku pira mu yu diiji shin wala ke shabi.